Tegna zava dehibe oé satria raha jiaby io tany mbô misy fetragny oe zako mbo tsy tokony ikitikita telefone é mbo tsy ikitika ordi oé satri ao izy io mandratra maso, satria io fogna raha itagnao isanandro ee marary masona mba misy fotogna ko oe mitandregny mizaha telé zany mbo misy fotoagnagny fa tsy oe isanandro vakin-janahary mizaha telefoné fô miza telé fô izy ko mba manjary misy fiatraikany amign'ny servo zagny le raha trobla lohagnao ka mangana lohana aeke andro aligna mijaly ana mikitike telefogné fô marary maso ke.